Mi wiyan mo giƴan "accu hakke, njaafoɗaa kan. Mi ndaarante weer ko ɓuri oo ŋarɗude. Mi wanaa duu muuriiɗo, so ngoonga Alla. Aan duu aɗa anndi mi murtaako so mi waɗa nii kaa. <hesitation> Oo kaa helii. Kaa huunde aduna huunde fu ko wakkati mun wari waɗan. Wii mo non tan, o faaman."